Cholli aku do tokkita volde himbe to dum nani volde mai to dum nani volde himbe sai dum joga hala mai kanjum fu dinga lornutuggo volde mai, wakkati fere bo yewtan be himbe fu ngam do joga volde masin. aku ndabbawa on je mari andal masin, volde do nasta hore mai ko yawi.